Ia, kolontsain̈y ndrô Alizeria ndreky <hesitation> manankarian̈a zen̈y irô. Avô miaraka ao zen̈y arabo ndreky franse zen̈y amin'ny kolontsain̈y ndrô. Resaka lamoziky zen̈y ten̈a ny maventy amin-dro. Hain-drô tsara mametra kolontsain̈y izen̈y amy ny resaka fiainan̈a andavanandra ndreky fiombonana izen̈y.